Allemaŋe dun wakatiji ɓuboji sanne sanne ɗi ɓurri hewede illa e wulare. Sabi saatuuje, ana ɓuuɓa sanne faa mbiyaa nees ana jippoo. Ko ley ɗeenɗon nokkuuje… Bon ɗee fuu nokkuuje Erop non. <hesitation> Bon, metteyoo <hesitation> maɓɓe <hesitation> ñalawma fu a tawan ana jogii metteyooŋaaji ɗi ngaldaa. Ayyo.